أفضل ان انا ابقي محبوسه في جزيرة لوحدي ولا ان انا ابقي مع عدوي اللدود اعتقد ان انا لو بقيت مع عدوي اللدود مش هيحصل حاجه يعني بس جزيره لوحدي دي يعني رعب كتير انا مبحبش ابقي في مكان لوحدي ولا ضلمه ولو جه عليا الليل مش عارفه اعمل ايه فيعني الموضوع هيبقي رعب بالنسبالي فأنا بالنسبالي ان انا معنديش مشكلة ابقي مع عدوي اللدود يعني حاسه ان احنا ممكن نتصافي ونرجع احسن من الأول وكدا بس مبقاش في جزيرة لوحدي يعني ان شاء الله